So haa a woodani haaje a lownay walla a laɓɓinay defirga maaɗa nga 'oven', tabitin nyifii-nga. So a nyifii-nga maa tabitin nga feewii. Ɓaawo nga feewii nden naftiraa e ndiyam maaɗa, ngaɗanaa-ɗum <hesitation> kaata. So a waɗii non, sey naftiraa ndiyam maaɗa gulɗam, ngaɗaa buƴe, yo a nafirta yo a moyta-nga. Tabitina nga laaɓii hidde a timmini ka.